Kayiii òó do nàa po iɖutu nyo ɔti èleè, <hesitation> ba tu ikple ówó ba kpali ni hàámà. Úni ígbɔ ɔwɔ tu iɖutu lɔ úni à nà tú zú li ɔti ìɖì yáá òó kpòkpli ɔti ínìwà màa. Ɔwɔ dò nàá a mántà kása à náàa po iɖutu lɔ nyo ígbɔ bù tò po iɖu nyo kòtèè. Búá mántà ò ɖò nàáa kpòkpli ɔti ínìwà ása bà pò iɖutu nyo. Úni à nàá tinì iɖutu lɔ úni à natù toà bɛ̀ɛ ígbɔ ɔwɔ dò nàáa la uni à nà pó à nà pò nɔ̀lɔ màa ɔwɔ mù ni ùú mi ɖèé fè wùlé kása ànà àŋka po gbigbi. Nìlɔ ɖi ni kayi à áŋka po gbigbi go, ú nà mi drò ú nàtíkɛ̀ úni sú bòo ponyo bɛ̀ɛ. Úni à nà zó po ɖɛ́ɛ́ ása ú nàa mì ɖɛ́ɛ́ fà wu lɔ nyo úni kile ká nyóo ú nà ɖí ìti ele ɔwɔdò nàáa po iɖutu lɔ nyo. Elílɔké à nàáa tìni hàá mà lɔ à nà tù iɖutu lɔ, à nàáa pódùà zùù. À nà pódùà, à nàá tinì nì íkabi ínìwà ígbɔ ɔwɔ la ígbɔ ɔwɔ ɖòo ponyo, yá ù ɖèè mi ú ɖèé mi ù ɖèé mi ɖèé mi ígbɔ úni ɖèé mi ɖèéfe dɛ́ŋú ása ú nàa mí lánì ì yà nɔ owo go kàɖi ni à tu nyo nélèe tè ɔwɔ poà gbigbi ìzi ɖìigbo ú nà mi dròwɛ ákà iɖutu màa na wɔ ú nà tikɛ̀ fà wulɔ nyo úni sú kakayi è ze nìà elì tè yá à nàáa. tu iɖutu tòo tè yá à nàá mì kè ikeanì màa ɔwɔ ɖèé keè úni sú bòo ponyo bɛ̀ɛ ɖɛ́ɛ ú náafè mì nélèe tè ú nàá jɔ iɖutu màa màa nyo, màa ɔmi fínɛ búáà, kele búá uwúsíwúsí kínì bèe ni ponyo ábua tìbí búá úni màa ƒana nyàà màaɖi màa bèé ni po ɔti màtà nyo míì bìà kíni únì fana nyà. Kile nyòo màa bèé ni ɖù cɛ́nsì ínɛ Kínì ìkúkú nyoà ílɔ̀lèe kíni búá be ni po bo ponyo kabùú nì ka bù ponyo ígbɔ úni dre tè ú nà dré ɔ̀lɔ̃ màaké ɖuɖu nyo cɛ́nsì lɔlɔ iku màa be ni ponyo màa ɖi hàámà kele búá bù nyo úni ni ɖi ni bèe ni ɖɔ̀ɖɔ̀ ìfàkpá úni súù kinì ìí nyitíbíí úni nyì tíbí. Úwàanì màa màa mò màaké bòo ɖù ábua ínɛ̀ be nì kíni únì fana nyà. Úni màakè bèe ni klò ábua kínì ìí nya kpíìm. Úni sú hàámà kínì ká nyòo ulu luulu úni no kpi kɔ, kɔ <hesitation> kɔ íkeanì wèe, nì náàni.